أكثر شي طريف شوفته كانت صراحة <hesitation> ظحكة طفل <hesitation> هذا الطفل أنا بس كنت قاعدة معاه اكتشفت إنه هو يضحك بس لما أشق الورقة، فكنت جايبة ورقة مرة كبيرة هذي الإي فور وقاعدة أقطع فيها شوية شوية صغيرة، وكل مرة أقطع فيها هو كان كذا يفرط ظحك على نفسه وكان يعني كذا يظحك وكان مرة سعيد وفرحان بذي الحركة، وقعدت أكررها كذا مرة وهو يكررنفس الضحكة.